gott kvöld og velkomin í Kastljós umfjöllun Kastljóss um mistök á mati á bótasvikum hérlendis hefur vakið mikil viðbrögð í stuttu máli fullyrti Ríkisendurskoðun í fréttatilkynningu árið tvö þúsund og þrettán

bótasvika í Danmörku gætu þau numið allt að þremur og hálfum milljarði króna árlega hérlendis danska skýrslan sem byggt var á var hins vegar bara skoðanakönnun auk þess sem meinleg þýðingarvilla skekkti niðurstöðuna heimtur hafa því verið litlar þrátt fyrir lög um aukið eftirlit við ræðum málið við félagsmálaráðherra og í menningunni verður talað við hönnuð sem komst í heimsfréttirnar eftir að hann prófaði að lifa eins og geit í nokkra daga

staddur hér á landi sem gestakennari við Listaháskóla Íslands en hann hafði áður vakið athygli fyrir að smíða brauðrist frá grunni Eygló Harðardóttur sem Helgi hitti á Alþingi í dag allt að þrír og hálfur milljarður er svikinn árlega úr almannatryggingarkerfinu að mati Ríkisendurskoðunar sem leggur til hert viðurlög við

og í Danmörku þá nemur nemur það tvo til þrjá komma fjögur milljörðum á árinu tvö þúsund og ellefu þessi

skýrsla k m d byggist á skoðannakönnun skoðannakönnun meðal starfsmanna sveitarfélaganna og almennings sem er mjög óvönduð aðferðarfræði að byggja voru það ekki mistök þegar

þá viðkvæmu einstaklinga sem

treysta á Tryggingastofnun

mikilvægt að einstök skemmd epli séu ekki að taka til sín meira en þeir eiga rétt á

húsaleigubætur í danska kerfinu þýddi Ríkisendurskoðun

sem heimilisuppbót heimilisuppbót er hins vegar eingöngu ætluð lífeyrisþegum hér á landi og stendur því mun færri til boða en húsaleigubætur sem í Danmörku líkt og hér bjóðast öllum á leigumarkaði og eru ekki á forræði tryggingarstofnunar heldur sveitarfélaga væntanlega meira á sviði sveitarfélaga hér það er mjög vont að

árið tvö þúsund og þrettán

nú í tölum tryggingarstofnunar kemur fram að að það liggi á bilinu níu til tíu milljarðar í svikum í bótakerfunum skýrsla Ríkisendurskoðunar varð til þess að Alþingi í umfangsmiklar lagabreytingar sem fólu meðal annars í sér mun ríkari heimildir Tryggingastofnunar til eftirlits þáverandi félagsmálaráðherra vísaði sérstaklega til Ríkisendurskoðunar þegar lagasetningin var gagnrýnd

þá rúmu þrjá milljarða sem töpuðust

mætti fjármagna sjö starfandi framhaldsskóla í eitt ár þegar þessi eftirlitsnefnd er komin á og það er ljóst að þarf þá ekki að biðja þennan hóp afsökunar ég held það sé mikilvægt að það séu ekki einstaka einstaklingar sem eru að skemma fyrir öðrum lífeyrisþegum hér var áherslan á það að tryggja réttar greiðslur lífeyrisþega það eru gífurlegir fjármunir og það

fram í skýrslu hundrað milljónir eða einn milljarður sem getur orðið tíu milljarðar yfir heilt ár það erfitt að segja hvenær

að tryggja að greiðslur séu réttar áhersla

hefur alltaf verið sú að greiðslur eigi að vera réttar og við höldum áfram að gera betur við þennan viðkvæma hóp sem treystir á

Tryggingastofnun á árunum tvö þúsund og ellefu til tvö þúsund og þrettán var ávinningur

eftirlitinu á milli áttatíu hundrað og þrjátíu milljóna króna á ári eftir útkomu skýrslu og lagabreytingar með hertu eftirliti var ávinningurinn svipaður eða hundrað og tvær milljónir tvö þúsund og fjórtán og hundrað og fjórtán milljónir tvö þúsund og fimmtán örorkulífeyrisþegar eru lang

minnsti hópurinn og einhverra hluta vegna klína þessum svikum á örorkulífeyrisþega og okkur hjá Öryrkjabandalaginu hefur fundist óþolandi að það sé stöðugt talað um bótasvik og örorkulífeyrisþega í sömu setningu formaður Öryrkjabandalagsins segir að framkvæmd Alþingis á tilmælum í skýrslunni hafi valdið öryrkjum sálarangist og þvælst fyrir í réttindabaráttu þeirra

að mín áhersla hefur verið

á aðstoð

haldið áfram að bæta í það hvað það varðar þú heldur ekki að þið hafið gert mistök ég held að þarna sé verið að horfa til þess hvernig

tryggja sem réttastar greiðslur þannig þú svarir spurningunni minni Eygló mistök eða ekki ég held að Alþingi ákveði að gera þetta í samræði við ábendingar sem komu frá Ríkisendurskoðun hvað þýðir það já eða nei það þýðir það að við þurfum að tryggja það að við

við fjármunum þarna inn og það sé mikilvægt að greiðslur sem fara þar út séu í samræmi við réttar upplýsingar Þorsteinn velkominn

hvernig horfir þetta við þér

hvaða vinna er í gangi í þínu ráðuneyti

miðast mikið við það að hér séu milljarða bótasvik og er eitthvað sem bendir til þess nei hún hefur ekki gert það við

að vinna út frá öðrum áherslum það er ekki síður til að grípa

upp endrum og sinnum og gerði það við birtingu skýrslunnar á sínum tíma langt skeið hefur verið unnið að því í breiðu samráði aðila meðal annars

sem Pétur heitinn Blöndal fór fyrir að horfa á bótasvikum eða þvíumlíku heldur að kerfið er að bregðast þessum hópi þegar kemur að öðrum úrræðum við hvernig við getum aukið vinnumarkaðsúrræði í gegnum Vinnumálastofnun við gerum ráð fyrir því í fimm ára ríkisfjármálaáætlun sem kynnt verður á næstunni

þau úrræði sem eru nauðsynleg en það má ekki að hjálpa fólki til vinnu aftur þar sem það á ekki

auðvelt með að

fjármagn til Vinnumálastofnunar til að gera vinnustaðasamninga við slík úrræði það hefur verið stefna ríkisstjórnar varðandi geðheilbrigðismálin að það er einn stærsti þátturinn

að standa okkur miklu betur þurfum að tryggja geðheilbrigðisþjónustu inn í menntaskólanna og

fyrr inn í þegar fólk er að lenda í vandræðum mér finnst eins og kerfið búið að ljúka þjónustu við skjólstæðinginn þegar það hefur verið úrskurðað með örorkubætur þá ætti vinnan rétt að vera að hefjast er sanngirni í því að ef einstaklingur eitthvað þak á því endurgreiða mönnum það sem þeir eiga rétt á en hafa ekki fengið uppgötvist vitleysurnar tímalega þannig það reynir sjaldnar á þessi ákvæði en það þarf að gæta

er hins vegar að margt

samkeyrslu á gögnum hjá lífeyrissjóðum vegna atvinnutekna þar þurfum við að horfa til hvernig

bætt þessi kerfi og lesi sig

þannig á meðan fólk sækir það ekki þá fær það ekki að þetta sé ekki þannig að kerfið

aðstoði fólk við

fá það sem það á rétt á þegar hafin vinna í ráðuneytinu að styrkja ráðgjöf sem fólk

í sambúð og svo framvegis hvaða stuðningi það á rétt á og það er okkar skylda það að fólk sé betur upplýst um rétt sinn hver hver hinar réttu greiðslur ættu að

getur verið mjög íþyngjandi þar þurfum við að gera betur annars staðar sem þú hefur sagt að þurfi að gera betur er í húsnæðismálum þú hefur myndað starfshóp hvað hvað þurfum við að bíða lengi eftir því að vita hvað þú ætlar að gera og hvað ertu að gera að bæta samhæfingu sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu sem snýr að húsnæðisáætlunum að sveitarfélög séu að tryggja það að þau séu að mæta þeirri eftirspurn sem er fyrirséð fjögur ár fram í tímann með lóðaframboð grundvallarvandamál

það vantar húsnæði inn á markaðinn en það snýr að fleiri þáttum hvernig getum við auðveldað skipulagslöggjöfina þéttingar byggðar sem er stóraukin áhersla á hjá öllum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu og þá verður löggjöfin að

fylgja við verðum að stytta þann tíma sem þessi verkefni taka við þurfum líka að horfa til byggingareglugerðar og byggingareglugerðar og áhrifa hennar á litlar íbúðir það var gengið allt of langt í

tók gildi fara af stað í miklar byggingaframkvæmdir sem var

miður því það var strax komin merki þarna á þessum

ég held það sé búið að tala um í fimmtán til tuttugu ár þann stóra árgang sem er væntanlegur inn á

markað á þessum tímapunkti

ekkert um þetta í stjórnarsáttmálanum í ríkistjórninni ykkar við lögðum höfuðáherslu á að skapa aukinn efnahagslegan stöðugleika og lækka vaxtastig í landinu sem sem er fínt en slæmt ef þig vantar húsnæði það er mjög slæmt ef þig vantar húsnæði ég held við höfum sýnt það í verki að okkur er

umhugað um stöðuna á þessum markaði og við ætlum að grípa til ákveðinnar skilvirkra aðgerða til að liðka fyrir með sérstaka áherslu á litlar meðaltstórar íbúðir sem henta vel ungu fólki sem fyrsta skref skjótt árangri í þessu í lokin þú varst að leggja fram jafnlaunavottun í ríkisstjórninni í morgun ertu hræddur um að þetta verði ekki ekki samþykt nei ég tel að málið hafi víðtækan stuðning og langt út

fyrir stjórnarflokkana líka heldur þú

aðstoð stjórnarandstöðuflokkanna til að ná þessu í gegn nei ég

horfi ekkert sérstaklega til þess

ég held það væri gott ef það skapaðist

þetta er mál sem kjarni málsins er þessi við erum að mæla ár eftir ár kynbundinn launamun sem er í dag

sjö til átta prósent við erum

kynjanna

og óútskýrðan tuttugu prósent og þegar við horfum

á fjarveru frá vinnumarkaði sem lendir meira á konum en körlum vegna til dæmis

og svo framvegis að þá

um þrjátíu prósent lakari lífeyrisréttindi en karlar þetta

óviðunandi ástand við höfum

frábært tæki til að taka á þessu það er ekki mjög íþyngjandi fyrir fyrirtæki

ársreikningum eða skattskilum þannig ég get ekki séð að þar séu nein slík rök sem réttlæti þann mikla órétt sem konur eru að verða fyrir út af kynbundnum launum og ég treysti því að það verði takk fyrir komuna í Kastljós

hann prófaði að lifa eins og geit í nokkra daga hann skrifaði bók um uppátækið og hlaut

hér á landi sem gestakennari við prófaði að lifa eins